لاحدد عدد ساعات عملي ساحتاج الى بعض التفاصيل الاضافية على سبيل المسال كم عدد الايام التي اعمل فيها في الاسبوع، وهي اربعة ايام، كم عدد الساعات التي اعمل فيها في اليوم، وهي من تمانية الى تسع ساعات.